Mebɛpɛ dɛ menya tum medze akenkan amamfo hͻn adwen na mehu dza wͻ - ͻrokͻ do wͻ hͻn adwen mu kyɛn dɛ mebɛfa anwanwa kwan bi do na makͻ bea fofor bi wͻ ber a munntwa mu wͻ beebi anaa munntwa mu wͻ kwan bi do. Osiandɛ sɛ mowͻ tum a mubotum akenkan obi n'adwen a, mubohu adwempͻw a dɛm nyimpa no wͻ, dɛ ͻyɛ adwempa anaa ͻyɛ adwemfi. Ama mo so, mehu dza mɛyɛ.